Anafaa wartale baree niŋ ibe seeree rossuaro man tara ibulu ikuŋoo see ňaami woo dee maa jee noola naa ate nte bula saŋ woo dool bulale dukare mfu ila rauaroo ŋaŋ kuŋoo lii saňi ala niŋ yaa rassuaroo jaŋ fuu yaa lamseetoo ke a daa ikaa tee yee kuŋoo lii ala ibaloo feeyaata a maariwo ye baraajawo soto yee kuŋoo feeyaata rassuaroo fanaŋ yee nafaa soto.